Han tamtam. kameyema. apena. apene gono! Apena paratui han tamtam. i han. i tasi ne i latu. apena gono ovan tui han tamtam. mamana ken apena. Man apena ri e kamena man solo man tutua man apena kamena solo tanen. a koko. a ngugu. a kiho. a li. a reki. mamana ken apena ka ne han ekamena solo. i han latu ne tasi. A pikula naha. kameyena man solo tanen. apena ka has mena panna tokui i iahanahan tekariara. Apena kameyena tokui tanen. atein seke pese iena kan- nou tanen. aten kameyena makum te soho nen. sabe pesen makum te sohonen. a koko. puata teron keteriu katun. koko aten hasagoho ovatua neieena katun. poata te keterua katun. balu te kamui me tara sahaken makum. lue hengo sil tun ne mou a koko e ngalana. koko ngalana. lo atem. a katun e lanama. apena atein hatei has neyena puata. sahaken puata te Te kawemilu tara han. pikula. puata te lan nama ka. pikula ngalana. hate neyena ke lan nama. ke lun lan nama. tsia sahaken puata. te ngala menen a bongbong. pikula hate nanen. Ne latu. puata te kete mouwalu. lo tare moa pana apena. apena tapana ba pakpaka tanen te ngalana. apena nie ngueri a ngungu. Apenani latu. ron kalana turu lus. tulana turu lusi latu. Apenenipuata te tapanen. galo hengon tua nem te ngala weyena man pakapaka tanen tara puata te tapanen. Ma napin tapa ha pan- nei. tapa ha slow tunina gaba pakpaka tanen e ron ngalana teron tapa wanen. na reki. reki a tokui tanen. ma napin kalata mena lan bete tahis lana. puata te lan nakareki e sohona. ma napin kalatane. Ok. puata tala te bong nowa ka. puatan kalata hamanasa tanen. none hula tapala hamanasana. ma napin sohone. none las te nou hakapa lanena man balio i kalana. A balio na bei nonei nou has ne tanen. Man apena te atesile yegu lia reki na koko na ngungu Na kulu. na li. man apena te atesile yegu lia. nori aman apena rekaso. kopari tara mamana makum. kari han latu. kari han ne ka has ri tasi. ne lasia man apena te napin hakats regulia te puare gula lia rekaso.